Sodan kuje vallinde duddum je sendinta himbe, mofta himbe ha dal-dal sendina be. Heban yona ummatoore daga babal daidum ngam be wara be moftan, min waddan kuje min senditaal be daga ko nandi irin marori, kantu, nyebbam, limse be kujeji duddum. min moftan worbe be robe be bikkoi min sendina be pat.